زه به له مایکروفونه مسافرو ته غږ وکړم. وایم، مه وېرېږئ، دا یوه موقتي طوفاني فضا ده. زه او زما ټیم پوره تجربه لرو. الوتکه خوندي ده او موږ په تماس کې یو. زموږ هدف دا دی چې تاسو په سلامتۍ منزل ته ورسوو. نو تاسې هېڅ تشويش مه کوئ او ارام په خپلو ځايونو کې کېنئ.